Nakke olo-olo nu pakamalla a injo ulara, kan injo ulara iya punna nakokkokki biasana anre ilena, tala rie injo mange ile tradisional apantu mae raung-raung maka nisapuiangi punna alleki nakokko ulara a, injo pole ulara iya nu lohe to pole bunganna rie nikuang ulara saha, rie to ri kua ulara sendo, nampa rie to njo nu, nu monconga warnana nikua ngisseng bansana ular daun, injo ular sendok a punna nikki mi nu anre kalea ilena kah biasana punna angikki i injia, angallemi nyaha, nyahayya tami alamapa do, rie to injo pole olo-olo ku kamallakki njo rikuanga bahi, kah mainga injo ngitte bahi allalli ri dallekangku lompopa njo pole iya kodong na sillompo pole capia, labbiangangi ba, nampa pole nu lelleng anunna bukkulengna njo bahia, injo, injo pole bahia punna misal ni pangali-ngali injo biasana langsungi natuda taua, nah injo biasa sippakarie loko, pakarie todo ino pole rikunga loko lalang, rie todo injo pole si, sibuangang anu olo-olo pakamalla. Rikuang asu, kan rie to injo battuanna nikuanga asu pongoro, injo asu pongoroa punna nalle nakokko taua biasa to injo angalle nyaha, ataukah rie caritanna a sebar i penyakit intu mae ri gitte, gitte seng injo rie battu-battuanna apa injo de, a lampa-lampa bagga to ki do punna nalleki nauppa ni kokko injo asu pongoroa, jari punna ri kutananga nakke tentang olo-olo nu pakamalla a iyaji njo kapang tallua injo bahi, asu, nah ulara todo pole.